Te de manzanilla jox jox mukëp y baporu myaj nëkach jaxëwëb o este mëj t'sinë mëdë t'sëbox je'e kabëb jadunt's wenatyë ëkabëb.